Eka, ny biby aza de maña fihetsem-po tahaka ny ndaty avao. Manahaky hafalia da hita amin'azy iñy ny hafalia, tahotsy. <hesitation> mañeho fitiava añaña biby aby fihetsem-po aseho ndaty.